شهر المفضل هو رمضان. نحب الشهر هذا خاطر فيه روحانية خاصة، ونقعد مع العائلة والأصحاب. الأجواء تكون مميزة، والفطور يكون لذيذ، نحب الأكلات التقليدية. زيدا، السهرات بعد الفطور تكون حلوة، ونحب نشارك في الأعمال الخيرية. رمضان يعطينا فرصة نعيد التفكير في حياتنا ونقرب من بعضنا، وهذا يخلي الشهر هذا مميز برشا!